ⴽⵓⴷⵉⵍ ⵣⴰⵎⴰ ⵀⵉⵏ ⵏⴷⴰⴽⴽⴰ ⵍⴰⵙ ⵀⵉⵙⵜⵔⴻ ⵉⵎⵍⴰ ⵢⴰⴳⵓⵍ ⵙⵓⴼⴰ ⵢⴻⴷⴰⵇⵇⴰⵍ ⵉⵎⵉⴷⵓ ⵜⴰⵔⵓⵜ ⴱⴰⵏⵏⴰⵏ ⵡⴰⵔⴰⴻⵏ ⵙⵀⴰⵇⴰⵇ ⵜⴰⵜⵜⵀⵉⵏ ⵏⴰⵀⵉⴷ ⵜⵓⵏⴻ ⴼⴰⴽⵉⴷ ⵜⴰⵡⴰⵙⴰⵏⵉⴽⴽⵓⵎ ⵏⴰⵀⵉⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰ ⵣⴰⵀⵉⴷ ⵜⴰⵎⵉⴷⵓ ⵜⴰⵀⵉⵔ ⵡⴰⵜ <noise> ⵡⴰⵜⴰⴽⵉⵍ ⵣⴰⵀⵔⴻⵏ ⵡⴰⵜⴰⵜⴽⵉⵍ ⵎⴰⵙⵀⴰⴽⵉⵍ ⵡⴰⵜⵓⴳ ⴳⴼⵓⵍ ⴽⴰⵔⴰⵜⵡⵉⵢⴰ ⵡⴰⵜⴰⵀⴰⴽ ⴽⴰⴽⴻⵏ ⵀⴰⵏ ⵀⴰⵏ ⵜⴻⵍⴻⵀⴻⵏ ⴳⵓ ⵡⴰⴰⵜⴻⵍⴻⵀⴰⵏ.